Mañova fomba fandrahoa tsakafo sir a vaingañy ndra sira vovoñy no ampiasana teña. <laughs> Da sira avao aza raha ny sira, tsy mañova ny fomba fandrahoa mety a- ahia teña io. Fomba fandrahoa vasa mety hiova no mpahandro tsy mahay fatra sira vaingañy no sira vovoñy. Da mety ho lasa be sira ny ñahandro da tsy maintsy ampia raño be da zay mety miova izy.